Anjara asan'ny tsindrimandry amin'ny fandraisana fanampahan-kevitra a, <hesitation> lafisarany alongany a voalohany raha ohatra anao mieritreritra ohatra andeha voyage, mandry enao alinan'igny manana tsindrimandry anao hoe i acci- misy magnonofy anao accident de lasa hoe manapa-kevitra anao ah zah ndraiky sy andeha de nefany ndraika zany lafirasiny raha ohatra le raha akagny programa tegna hoe important amy fiaignanao a de lasa tapaka noho ny fanekenao fanapahan-kevitra am'le tsindrimandry.